Aia he mau kumulāʻau apuni keia honua nei, aka o koʻu mau mea e ʻike leʻa ai ʻoi a ka kumulāʻau manako, kumulāʻau mikana kumulāʻau niu a me ke kumulāʻau kukui, ʻōlelo wau i keēa mau mea no ka mea aia keia mau kumulaʻau ma koʻu hale.